Chili a sun propi tüti fora d'testa, al an dime che l'ai tucaie la macchina cun la mia cuandi mi sun intrà ëndrinta al garage sensa avei d'prublema, secund mi a sun lur auti ch'al a tucà e e pöi ades a cercu de fese de i sold da mi che ënvece sun assolutamente innocente, cuindi fa atensiun perché a sun propi persun-e brüte brüte brüte